Haa, ndu umada byooŋ, ungi giti mo gwili ma gdúba. Bari himaa tti mada byooŋ, golla ge nɓalna. Antiimbi he gí hii bgooŋ reg ugan yooŋ, umbagi númale.